कनाडा में सबसे पहले आए। वाला पहला लोग पंद्रह हजार से । हजार साल पहले आएल रहल छे। वाइकिंग खोजकर्ता लीफ़ एरिक्सन। लगभग एक हजार ईस्वी में कनाडा। के न्यूफ़ाउंडलैंड पहुंचेल रहल छे। सोलहवीं वीं शताब्दी में फ़्रांसीसी और। ब्रिटिश लोग कनाडा में बसे रहल छे। अठारह सौ सड़सठ में ब्रिटिश संसद। में ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका। अधिनियम पारित करल गए रहल छे।